енді ол ырым емес ол кәдімгі тағы да факт қой көзің көрмей қалады ғой былайынша айтқанда мхм
қазақ қызын сыйлаған халқы дархан пейілді қазағым менің үш қызым бар мамасымен төртеу және мирас деген әнші балапаным бесеу бала шағам аман болсын дейді
даник ы балапандарыңыз аман болсын
көзін ашып ұйықтаса ол итме болған бала солай не дейді көзін ашып ұйықтайды көз тіл тиген бала дейді сәкен сұлтан ағамыздан осындай ммм хат келген екен
енді бұл кісілер бірдеңе біледі ғой біраз жыл өмір сүрген иә бізге қараған кезде
жақсы достар енді қазір біз ән тыңдаймыз сосын әннен кейін жаңалық болады одан кейін бұйырса таңғы шоуды қонағымызбен бірге жалғастырамыз алыстамаңыздар
таңғы шоу
таң шығындай мөлдіреп тасып жаның елжіреп
қараған сенің көзің қандай көзіңде тұнық сезім бардай
неткен сұлу жан едің әдемі қандай әлемің
жүрегім сендік керек етсең сезіммен сүйдім сені ерекше
қардай әппақ арман қыз таңдай әппақ арман қыз
болмау керек ешқашан жүрек жалғыз жан жалғыз
сен болмасаң мен жалғыз мен болмасам сен жалғыз
жалғыздыққа екеуіміз жаралмаған жандармыз
көктемдегі гүлдей қыз көктегі нұрлы күндей қыз
сұлулық берген бір өзіңе сай қылып мақпал мінезіңе
тау суындай мөп мөлдір көзімен күліп көктемші
жалынмен егіз сен сыңарым сағындым сені келші жаным
қардай әппақ арман қыз таңдай әппақ арман қыз
болмау керек ешқашан жүрек жалғыз жан жалғыз
сен болмасаң мен жалғыз мен болмасам сен жалғыз
жалғыздыққа екеуіміз жаралмаған жандармыз
қардай әппақ арман қыз таңдай әппақ арман қыз
болмау керек ешқашан жүрек жалғыз жан жалғыз
сен болмасаң мен жалғыз мен болмасам сен жалғыз
жалғыздыққа екеуіміз жаралмаған жандармыз
қардай әппақ арман қыз таңдай әппақ арман қыз
болмау керек ешқашан жүрек жалғыз жан жалғыз
сен болмасаң мен жалғыз мен болмасам сен жалғыз
жалғыздыққа екеуіміз жаралмаған жандармыз
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
жұлдыз фм радиосын тыңдап келе жатқан барлық тыңдармандарға тағы да қайырлы таң дейміз ақ жол аман есен өздеріңіздің ойлаған жерлеріңізге жетіп алыңыздар
ал енді сағатымыз қазір тоғызды көрсетуде сол себептен біз жаңалықтарға кезек берейік одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонағымызбен бірге барлығымыз жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті мектепке жол республикалық акциясы аясында қайырымдылық жасады
бұл туралы оқу орының баспасөз қызметінің жетекшісі жандар асан хабарлап отыр
оның айтуынша оқу орыны аз қамтылған көпбалалы және тұрмысы төмен отбасылардың балаларының ата анасының қамқорлығынсыз қалған оқушыларды мектепке қажетті құрал жабдықтармен киім кешекпен қамтамасыз етті
мұндай көмек қырыққа жуық отбасыға көрсетілген аталған қайырымдылық шарасы білім министрлігінің акциясының жалғасы болып табылады
енді мектепке жол акциясы екі ай ғана емес жыл бойы іске асатын болады
алматы қалалық сотында медеуде зорланған қыздың ісі бойынша апелияциялық сот отырысы өтті деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
сот отырысы басталғанға дейін хатшы отырыстың жабық тәртіпке өтетінін айтқан
хатшының айтуынша сот осыған дейін шығарған мерзімге тағы сегіз ай қосты осылайша ер адам төрт жыл екі айға бас бостандығынан айрылып отыр
еске салайық биыл наурызда медеу мұз айдынында белгісіз ер адам қызды зорлап кеткен болатын
зорлықшының алматы облысының тумасы екені белгілі болды кейінірек ол кепілмен бостандыққа шыққан болатын бірақ қазір ол қамауда
соттың мәліметінше ер адам осыған дейін зорлық жасағаны үшін және алаяқты үшін сотты болған
қазақстанда жолаушылар пойызында темекі шегуге тиым салынды деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
жолаушылар тасымалы акционерлерік қоғамының атқарушы директор едіге махановтың айтуынша пойыздарда темекі шегуге тиым салу туралы заң бұрында күшіне енген
енді жолушылар пойызда темекі шеккендерге шағымдана алады дейді
жолаушылар темекінің иісін сезген жағдайда ол белгілі бір нөмірлер бойынша шағымдана алады мысалы тальго пойыздарында иіс бірден сіңіп қалады біз мұнымен күресеміз деді едіге маханов
маханов заң бұзылған жағдайда пойызда әкімшілік хаттама толтырылатынын ескертті
заң бұзушыға бес аек яғни он екі мың алты жүз жиырма бес теңге көлемінде айыппұл салынады
қызылорда облысы шиелі ауданында этноауыл екі мың он тоғыз мәдени ұлттық шараларының аясында өткенін ұлықтаған дәстүрін ұмытпаған шиелі тақырыбында мәдени шара өткізілді
онда ұлттық өнерді дәріптеген көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылған
аудан орталығы шиелі кентіндегі шахаев атындағы саябақта өткен мәдени шарада киіз үйлер тігіліп оның аумағында ұлттық ойындар ойналған
шара барысында концерттік қойылымдар ұсынылып жергілікті қол өнер бұйымдары мен кітаптар көрмесі қойылды
әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда ауа температурасы плюс отыз бір градус нұр сұлтанда плюс жиырма бір градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарнама
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін
әркімде жеңіске жетуі мүмкіндігі бар
кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кизет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
сенсіз арман бекер ғой көңіліңмен сырласу
өмір заңы екен ғой кездесу мен қоштасу
қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға
жаным оған не дерсің жеткізбесе арманға
енді маған сен бір елессің сені ұмыта алар емеспін
жанарымда қалды елесің сені ұмыта алар емеспін
аңсап сен де жүрсің бе жанарыңды талдырып
атқан сайын әр күнге үміт отын жандырып
мезгіл өтіп барады кеттің менен хабарсыз
жүрек сыздап жанады көніп келем амалсыз
енді маған сен бір елессің сені ұмыта алар емеспін
жанарымда қалды елесің сені ұмыта алар емеспін
енді маған сен бір елессің сені ұмыта алар емеспін
жанарымда қалды елесің сені ұмыта алар емеспін
енді маған сен бір елессің сені ұмыта алар емеспін
жанарымда қалды елесің сені ұмыта алар емеспін
елессің жаным сен елессің
таңғы шоу
мынау бір бір бір бір нұрғазы не істеп қойдым саған түсіңе кірдім бе не болды бір бір екі екі
мені естіп тұрсыңдар ғой естіп тұрмыз иә бәрі жақсы свет жанып тұр ғой жанып тұр
ассалаумағалейкум қазақ елі қайырлы таң талғамы жоғары әрі адал тыңдармандарымызға аллаға шүкір тағы бір таңымыз атты ы бәрі жақсы қол істе і жұмыс істеп тұр мхм
ол ненің белгісі бәрі жақсы иә
бізге қонаққа нұржан қалжан келді
ал нұржан қош келдің мхм рахмет нұржанның дауысы маған ұнамай тұр ыыы
бір бір о міне міне ассалаумағалейкум қазақ елі дауысым жақсы естіліп тұр ма
бәсе жаңа нұрғазының бөлмесіне кіріп едім чечилдың иісі шығып тұр еді жақсы
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали нұржан қалжан бауырымыз келді
і бүгін бәрі жұмыс істеп тұр деп отырғанымыз өткен аптада нұржан келіп і эфирге шығып ай бір сағынып қалды осы жігітті халық сұхбаттасамыз ғой деген кезде

нұржан ал халықтың ең көп қоятын сұрағы бізге мхм нұржан қалжан қайда не болды ол балаға аман есен ба
қайда жоғалып кетті дейді иә жалпы не істедіңіз осыншама жыл бойы қайда болдыңыз
иә жалпы қайырлы таң барша ыыы қазақ еліне және де осы жұлдыз фм нің ыыы тыңдармандарына
ыыы негізі бұл сұрақ менің қазіргі осы таңда ыыы біраз жылдай болып қалды енді
қай жерге барсам да көшеде жүрсем де тойда жүрсем де концертте жүрсем де жаңағы тіпті базарда жүрсем де осы сұрақ қойылатын болып кетті өзіме
кейде осы сұрақ қойылса уже жаңағы жыным келіп бір кішкене өз өзіңе ренжіп жаңа елдерге де ренжіп
ыыы неге көрінбей кеттіңнен басқа маған сұрақ ассаламағалейкумнен бұрын неге көрінбей кеттің басталып кетті де
ыыы жалпы көрінбей кетуімнің себебі осындай мынандай жағдай болды мынандай себептен кейін көрінбей кеттім деп енді айта алмаймын
себебі себептер көп себебі өйткені иә өте көп
ыыы ол себептердің артында әр себептің артында өзінің бір талпа салдары бар иә
себептері бар салдары бар деген сияқты ыыы оның біреуін айта кететін болсам
ы осы өмірге жетелеп осы жағдайға жеткізген бірінші алла болатын болса екінші әкем марқұм сол кісінің арқасы еді ол кісі қайтыс болды
одан білесіздер алдында бір кішкене аварияға ұшырап бір сондай жағдайлар болды вообщем қым қиғаш оқиға былай айтқанда
сондай себеп салдармен кішкене тоқтап қалдық мхм
құдайға шүкір қазір енді жағдайымыз дұрыс ыыы деніміз сау басымыз аман қазір енді ііі қазірдің өзінде бір екі үш ән жазып алып келген жайым бар сіздерге
тұсаукесер болады тұсаукесер болады жаңа әндер құдай қаласа ы уже бес алты ән жазылыватыр
м бірге оның ішінде екеуіне алла қаласа клип түсіреміз деп жоспарланыватыр о қандай күшті
нұржан оралды енді жоғалмайды
мына жерде қалайсыздар дейді нұржан қалжан бауырымды осыдан он жыл бұрын қағанатта көріп едім
қалай дейді осыдан он жыл бұрын сені қағанатта көріпті
содан жоқ болып кетіпсің ғой сен сол қағанат құртты ғой бәрін десең де
айтпақшы сол қағанат құртты ғой демекші бүгін бізде тақырып ы жаңағы ырымдар туралы тиым салу
мен шошып кеттім ғой қағанат құртты ғой бәрін демекші құрттың ғой тағы деген ән
жалпы ы қазақтың қандай ырымдарын білесіз сізге кішкентай кезіңізде қандай тиымдар салынатын еді
былай істеме нұржан ертең өскенде әйелің осындай болады деген
жоқ енді ондай болған жоқ ііі жалпы
тиымдардан дегенде қазақта ырым көп қой өте мхм
ы үйге қарай жүгірме енді бала болған кезде үйге қарай жүгірдік мама осындай келатыр или тағы да бірдеңе болайын деватыр деген сияқты
үйге қарай жүгірме дейді
сол сияқты ыыы жаңағы үйге қарай жүгірме дейді босағаны керме дейді мхм м табалдырықта тұрма дейді ғой жаңағы мхм
одан жаңағы екі тізеңді құшақтама деп жатады иә иә ы ырымдар айта берсек көп енді қазақтың
шоқан уәлиханов шын аты шоқан емес қой білесіздер ме
ііі мұстафа қанапия иә
неге шоқан деп қойған себебі бұрышта бүйтіп тізесін құшақтап шоқайып отыратын болған екен
солай ма екен сол үшін шоқан деп кеткен екен ммм
таңғы шоу нұржан қалжанмен
таңғы шоу
күнім деп сені атадым ағытып жырдың ағынын
солмашы жаным аяулым сөндірме жүрек жалынын
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің өртедің
сүйгенім жаным ғашығым бақытым бағым асылым
сағыныш тербеп кеудемді жүректен шығар ғашығым
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің өртедің
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің
әдемім менің көркемім сезімнің ұрлап желкенін
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің өртедің оу
құлпырған гүлдей қызғалдақ жанымды менің өртедің
жарнама бұл туралы бүкіл әлемге жар салғым келеді жаңа мегаплюс белгілеу бағдарламасы нағыз керемет бағдарлама
сбербанк ұсынған виза картасымен төлем жасаған сайын маған ұпайлар есептеледі
ал бұл ұпайларды мен мегада шопинг кезінде жұмсай аламын
мега плюс артықшылықтарға ие бол толығырық мега нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы таңғы таңғы шоу
сөйлеп отырғанның өзінде бір ән айтып отқандай иә осы жігіт нұржан қалжан бүгін бізде қонақта
жұбаныш жексенұлы ағамыздың өзі әшейінде кірмейтін инстаграмға кіріп бүгін ерінбей жасик маған осы жігіттің дауысы қатты ұнайды деп жазып жіберіпті
рахмет жұбаныш аға сізге де тек қана жақсылық тілейміз осы өнерде ән айтып үйреніп жүргеніміздің бәрі осы сіздерден үйреніп көрген білгеніміз деп білеміз аман болыңыздар
нұрекеңе павлодардың пракурорларынан сәлем
сәлем наргиздің достары ма
барлықтарыңызға сәлем
сенің жоқ болып кеткеніңнің себептерінің бірі емес пе пракурорлар сәлем
қуалап жүр ме деп пе жоқ
әлде сен арқылы наргизды тауып алайын
ыыы былай дейді нұржан қалжан қош келдіңіз сізді көретін де күн бар екен ғой дейді
нұржан ағамызды сахнадан көруден қалдық қой дейді не істеп жүр енді дейді
нұржан қалжан жастық шақты еске түсіретін әнші нұржан дұғай дұғай сәлем
ассалаумағалейкум дейді ыыы осындай дауысы бар жігіттер жүру керек қой сахнада дейді
іхі қарағандыда жарнама нұржанның әннін үзіп жіберді дейді
жоқ болып кеттіңіз ғой деп айта аласыз ба дейді айта алмаймын
ырым демекші бір отбасының кіші баласы дейді мхм шәй төгейін деп жатса мамасы ұстап қалыпты дейді
сөйтіп сөйтсе келе жатқан қонақтар лифтте құлыптанып қалыпты дейді ойбой мәссаған
ыыы жаке ііі әділет ақмолдаев берікұлының туған күнімен құттықтап қойсаңыз бүгін мира көбееваның да туған күні екен
біздің тыңдарманымыз иә мира туған күніңмен құтты болсын бақытты бол ауырма биік шыңдарды бағындыра бер
қызым емтиханға кіріп кетіп еді сәттілік тілеп қойыңыздаршы дейді нұржан қалжан тілесінші енді
сәттілік ііі тек қана сәттілік жолдас болсын дейміз ыыы бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймыз әумин
ал енді нұржан аға өзіңіздің оқуыңыз жайлы айтсаңыз қайда оқыдыңыз ы жалпы өнерге
қай жерден бастадыңыз дейсіз ғой қай жерден бастадыңыз жаяу келдіңіз бе қалай келдіңіз өнерге деген сұрақтар
жалпы өзім ыыы түркістан облысы түркістан қаласының тумасымын
ыыы сол жерде құнтиын деген бір әдемі ауыл бар мхм ыыы құнтиын деген ауылда кәдімгі қазақ орта мектебіміз бар өзіміздің
ммм сол мектепті бітіргенмін мхм
ііі жалпы ол мектепті бітіргеннен кейін халықаралық қазақ түрік университетінде түркістан қаласында ііі өнер факультетінде оқыдым
райымбек сейтметов ыыы ағамыздың ашқан ыыы факультетінде іхі өнер факультетін актер мамандығын бітірдім
ммм жалпы солай солай өнер жолы басталды
мынау ы бала кезде кез келген баланың дауысы сондай бір жарқын болады ғой мхм
одан кейін ол переходной возраст деген болған кезде дауыс өзгеріп кетеді иә
сенікі сол дауысыңыз сол кезде өзгермей қалған ба әлде қалай әлде балалық шағыңда дауысың мүлдем басқа болып па еді
балалық шағымда мүлдем басқа болған жуан болған да сосын
керісінші процесс пе аха жуан болды да былай нормально керісінше болды
шынымен солай болды ма әлде жоқ менде олай болған жоқ менде ыыы бұдан да қаттырақ жіңішке болатын
ыыы кәдімгі айқайлап высокий жоғарыны алған кезде адамдардың құлағын тесіп жіберетін тұғынмын до того
ол кезде димаш жоқ еді деп қойшы димаш жоқ еді иә
иә димаш жоқ еді димаш мен едім ол кезде іхі
ыыы одан енді біразға дейін университет бітіргенге дейін ешқандай дауысым өзгерген жоқ сол переходной возрасттан өттім сол сақтап
ыыы енді енді ғана кішкене сәл сәл өзгеріватыр ал былай қатты бір особо өзгеріс жоқ
бұрынғы ноталарды аласың ба қазір
бұрынғы ноталардың барлығын аламын деп айта алмаймын бірақ дегенмен жобалаймын мхм
бүгін дейді ммм ы менің туған күнім нұржан қалжан әдемілеп құттықтап жіберсінші сіздерді ств дан көріп отырмыз мейіржан бақытжан дейді мейіржан бақытжан ств дан көріп отыр екен
мейіржан бақытжан сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз деніңізге саулық басыңызға амандық тілейміз отбасыңыз аман әрқашан күліп ойнап жүре беріңіз
нұржан сәлем атыраудан алмастан сәлем қатонқарайғай баян санаториясында болған ба есіңде ме дейді
ааа алеке қалайсыздар амансыздар ма
осыдан бір үш төрт жыл бұрын ғой деймін ұмытпасам қатонқарағайда өскеменде санаторияда болғанбыз
сол кезде атыраудың біраз кісілерімен ағаларымызбен танысып
қазір ііі семейный араласатын отбасымызбен араласатын дос болып кеткенбіз
ән айттың ба сол жерде әнді де айттық саған ақшаны салды ма қалтаңа атыраулықтар
ақшаны да салды әнді де айттық биді де биледік в общем қойды да сойып жақсы бір демалыс болып қайтқан болатын аман болыңыздар алеке
қазақ түрік ыыы университетінде көргенмін бұл кісіні дейді нұржанның дауысы басында қыз айтып жатқан шығар деп ойлайтын едім кейін нұржан екенін білгенде таңқалдым дейді
ы тек қуаныш ы ағаға емес бізге де ұнайды дейді дауысы
ассалаумағалейкум жәке нұржан ақбибі наргиз кореядан сәлем дейді дейді сәлем аралтоғайдан сәлем дейді мхм
ы нұржан бүгін жанды дауыста ән айтып бересің бе дейді айтамын деп отыр
киелі түркістан қаласында туылыпсыз ғой нұреке бес уақыт намаз оқитын шығарсыз дейді
кұмтүйін керемет ауыл дейді түркістандікі болса намаз оқитын шығар нұржан сұрап көрші жәке дейді
үш жүз қырық үш лада грантадан сәлем бұлбұл құсы болып кетті ме дейді
жоқ болған жоқ енді болады болған жоқ
түркістаннан ы бәрі намаз оқиды деп кім айтты дейді
төле би момышұлының таксистерінен сәлем дейді
ассалаумағалейкум қайырлы күн қалайсыздар қош келдіңіздер дейді
нұржан үстіңіздегі киім күшті екен қай команда дейді
команда емес өзінің сондай жеке бренд ыыы іхі
оны білмейсіздер деп қойсаңызшы жақсы
енді нұржан аға ыыы кімнен дарыған сізге осындай талант
сондай дауыспен туылу деген демек ы өзіңіздің бір туған туыстарыңызда мүмкін ата анаңызда бар шығар мұндай дауыс
әрине иә ол енді ііі дауыс деген талант деген өнер деген жалпы адам баласына өзі бір ауадан бүйтіп келіп келе салмайды ғой мхм жалпы
жігіттің жақсы болуы нағашыдан деватады сол сияқты нағашылардан да берілген жағдайлар бар ыыы жалпы менің ііі әкем өзі
сегіз қырлы бір сырлы жігіт дейді ғой сондай жігіт азамат болған еді марқұм
ыыы сол кісі әкеміздің қанынан келген мхм жаңағы дүние ғой негізінде
одан кейін келе бере анам негізі менің анамның дауысын естісеңіздер енді таңқалуға болады
кезінде біздің ыыы үлкен майра апайларымыз бағдат самидинова апайларымызбен бірге оқуға түсетін болып ыыы осы үлкен сахнаға шығатын болып
кәдімгідей дайындалып сондай жасаған кезінде енді бұрынғы кездерде кішкене өнер адамына деген көзқарас дұрыс болмады ғой
өнер адамы деген үйде отырмайды бұзылып кетеді анандай мынандай деген сияқты жолмен анамды қалдырып қойған да өнерден
і негізі дауысын тыңдасаңыздар керемет осы майра ілиясова апайымыз ыыы асыл ана деген концерті бар ғой мхм
сол концертте асыл әжем әжеге арналған ғой деймін иә өзінің бір жоба дауысыңнан айналайын
араласпай отыршы наргиз жоқ жоқ анау ару анама деген концерт береді өзі арнайы
сол концертке менің анамды арнайы шақыртып мхм концерттің ортасында тірідей кәдімгі мамама өлең айтқызып сөйтіп
ыыы мен майра апайға айтқанмын ғой менің мамамның дауысын тыңдасаңыз сіз деп соған бола майра апай шақыртып алматыға дворец республикаға мхм концертте өлең айтқан болатын мхм
майра апай шынында да дауысыңыз керемет екен нұржан айтқандай деп
сол сияқты анамнан да әкемнен де бәрі жағынан бар
нұржан қалжан таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
жарқыраған көздеріңнен жаным иемендім
қылығыңа елеңдеумен жүрек күйге енді
маралымдай маңғазданған кең даланың
сағындым ау сараланған сенің бейнеңді
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңді көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңді көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
бұлдыраған сағымдардан сені көремін
елесіңе елеңдеумен еріп келемін
адалдықтың алаулаған ақ туындай
маған деген сезіміңе берік сенемін
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңде көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңде көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңде көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
сағындым күлкіңді сыңғырлы сенің
күнім болып жарқыра мәңгілік менің
көктемдей көркіңде көңілімдегі
жыр етіп жаздым да ән қылып едім
жарнама
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал
мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс три желание беретін миллионға асық
сулпакпен бірге балаларды мектепке даярлаңыз
техниканы үздік бағалармен және он екі айға дейінгі бөліп төлеумен каспий кизеттен сатып алыңыз
ерекше жұқа және жеңіл эйсер свивт бір ноутбугі бар болғаны айына тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден сулпак артық шығынсыз
бас тарту мүмкін емес актив ұсынысы
эйр подспен жиынтықта айфон алты эс он екі гигабайт интернет қазақстанның басқа ұялы байланыс операторларына сексен минут
және желі ішідегі қоңыраулар үшін шектеусіз минуттар
айына он тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бөліп төлеуге актив контаркт ыңғайлы тиімді байланыспен бірге
скоринг нәтижелері бойынша толығырық актив нүкте кизет сайтында
смартфон планшет роутер смартсағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған қызметін қос
толығырақ шеринг нүкте алтел нүкте кизет сайтында
осы жазда хуавэй компаниясы бұрын соңды болмаған науқан өткізеді
кез келген хуавэй ұялы телефонын немесе планшетін сатып алып сіз автоматты түрде ұтыс ойынына қатыса аласыз
отыз хуавэй пи отыз смартфоны үш жүз сыйлық жиынтығы және бас жүлде үш жеңіл автокөлік
бірінші қыркүйекке дейін хуавэй серіктестерінің дүкендерінен ұялы телефон мен планшет сатып ал да осы жаздың ең айтулы ұтыс ойынына қатыс
халық банк автокөліктерді сыйға беруді жалғастыруда
келесі бақытты адам сіз болуыңыз әбден мүмкін әркімде жеңіске жету мүмкіндігі бар кредит рәсімдеңіз де көлік ұтып алыңыз
жылдам өтінімді халық банк нүкте кизет сайтында немесе жетпіс бір он бір нөмірі бойынша бере аласыз
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе ю банк нүтке кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу жұлдыз фм де ақбибі бүгін бізде қонақта кім наргиз айтсыншы
наргиз айта қойшы бүгін бізде қонақта нұржан қалжан ағамыз
студент кезде құрбымның үйінде тұрып оқу оқыдым
құрбым нұржан мырзаның бұлбұл құсым әнін тыңдай беретін мен ол әннен шаршап кететінмін
қазір сол құрбымды сағынамын бұлбұл кұсымды енді мен тыңдап жүрмін
ассалаумағалейкум нұржан акапелламен бұлбұл құсы төрт шумақ айтсаңыз қазір дейді жанды дауыста бір терме дейді
қазір айтып жіберейік пе қазір айтып жіберейік онда сізге домбыраны

өзімнің де жаңағы инстаграм прямой эфирге қосып едім ассалаумағалейкум тыңдармандарым қалдарыңыз қалай
жалпы ыыы алтынбек қоразбаев көкеміздің ыыы әні осы қызыма деп арналатын
арманшыл болсаң құп алам арына сенер бұл адам
өмірде нелер болмайды ау сүрініп мен де ей құлағам
өнерді сүйсең мол болар өмірден алған сыбағаң
абайла қызым тағдырдың бұралаң жолы ей бұралаң
талайды сынап түзеткен еліңді сыйла ау ізетпен
әкең де саған жол сілтеп ізгілік жолын күзеткен
анаңды жерге қаратпа көп түнін сен деп күзеткен
абайла қызым тағдырдың талайдың жанын күйзелткен
талайды сынап түзеткен еліңді сыйла ау ізетпен
әкең де саған жол сілтеп ізгілік жолын күзеткен
анаңды жерге қаратпа көк түнін сен деп күзеткен
абайла қызым тағдырдың талайдың жанын күйзелткен
абайла қызым тағдырдың талайдың жанын мұз еткен

фонограммамен айта алмайтын әншілердің қатарынан екен иә
ай нұреке лаула шіркін дауысы керемет тамаша не деген дауыс пах шіркін дейді рахмет ту пай пай беу шіркін
құдды бір наргизамен туысқандай болды ғой дейді
наргиздің дауысына ешкім жетпейді ғой дауысы тәтті деп жатқаны ғой енді иә ойбой қайтсын енді жарықтық
ай нұреке пах не деген керемет орындау десеңші дейді түһ ы бес жүз жетпіс лексуспен
өнерде жоқ болып кетсеңіз оны қайдан алдыңыз
енді көп әңгіме ғой оның бәрі күрсіндіңіз ғой кәдімгідей жоқ енді казинодан ұтып алғандай болдың
жақсы нұржан қалжан бүгін бізде таңғы шоуда қазір бір үзіліс жасап алайық содан кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сен менің жанарымның ішіндесің жанардың білесің ғой кешірмесін
ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
сен мына менің алып басымдасың білесің ешкім де оны басынбасың
сен мені өз басыңмен бірге қорға біреулер зұлымдығын асырмасын
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтып та алғандаймын
ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сор маңдаймын
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу нұржан қалжан бүгін бізде қонақ
ассалаумағалейкум қалайсыздар бұлбұл құсым деген әнді қашан айтады дейді күтіп отырмыз дейді айтады бұйырса
не ме ыыы бұлбұл құсым қашан болады қай жақтың тумасы батыс па түркістандікі екен
ііі мен нағыз махаббатты армандаймын әнін мақсат айтады ма дейді
жоқ мақсаттың әні мақсат ынтықбаев деген бауырымыздың әні
дауысы не деген керемет мына дауыспен тек биіктен көрейікші сізді дейді әумин
о нұреке ассалаумағалейкум жұлдыз фм жүргізушілері жасұлан наргиз ақбибі рахмет сіздерге әзілді де жақсы жеткізесіздер алла сіздерге денсаулық берсін дейді әумин рахмет көп көп көп көп рахмет әумин
тоқтатпай айтқанда беріліп тыңдап отыр едім дейді жаңа әнді дейді
ассалаумағалейкум қазақ елі нұржан ағамыз элексир молодости ішеді ау деймін он жыл бұрын осындай еді тек кішкене толғаны болмаса дейді
иә құпиясы неде толмаған да сияқты меніңше
жоқ ондай ешқандай ешнәрсе ішіп ондай нәрсені жаңағы ішетін нәрсенің даже шынын айтсам атын да білмейді екенмін затын да білмейді екенмін
элексир молодости иә жалпы
геннен шығар енді ол нәрсе қаннан шығар білмедім
мүмкін спортпен айналысасыз белгілі бір диеталар ұстайсыз деген сияқты ғой мүмкін косметологқа барасыз
жоқ ондай ештеңеге бармаймын косметолог бірдеңе қан ғой қанда бар қанда бар да иә
әскерде болып па едіңіз дейді жоқ әскерде болмадым
і мектепте сені ұнататын жігіт тиісе беруші еді ғой жәке сіз де сондайсыз ау наргизге тиісе бересіз дейді
сондай ау соны мен де түсінбеймін сол шашымнан тартып қоймайды
негізі бүгін жасұлан аға күшті болып отыр
жаңағы кепкасы маған қатты ұнап отыр ств арнасындағы иә
кепкі құтты болсын жәке
қайдан алдыңыз кепка иә оны алмат түскентұрып нұрбақыт теңізбаева деген жігіттерді танисыңдар ғой танимыз иә сол жігіттердің сыйлығы
о қандай күшті жетісу чемпиондары арландары мына жерде жасұлан қали деп тұр мына жағында қойшы
ақбибі ақбибі сен айтпа наргиз мынау қай жақтың туы қазақстан
өй жаным біледі ей өзі талдықорған өсіп қалыпты өсіп қалыпты талдықорған
ақбибі ұрлап алып кете алмайсың деп қояды ғой
байқашы наргиз өйстіп сен әзілдей беретін болсаң арқаңа шегемен сурет салып беремін
осы ән дейді мен нағыз махабатты армандаймын сізге қатысы бар ма дейді
қатысы жоқ ешқандай бұл ыыы ән негізі мұқағали мақатаев көкеміздің сөзіне жазылған ы ән ғой мақсат ынтықбаев деген бауырымыздың әні сөзі мұқағали мақатаев
негізінде осы әнді алатын кезде бірінші ііі әнді тыңдадым да сонымен сөзін екеуін қосып тыңдаған кезде
ажырата білмеген сормаңдаймын деген кезде мақсатқа айттым эй осы сормаңдаймын деген сөзін ауыстырып тастайықшы деп
содан қарасақ мұқағали мақатаевтың сөзі де оны сормаңдаймын емес басқамын десе де ауыстыруға хақымыз жоқ қой былай қарағанда сонымен сол күйі кетті
нұреке қандай көлік айдайсыз дейді привозной мотор тасып жатырмын керек болса хабарлас дейді
болды хабарласам әртүрлі машина айдаймыз енді бір күні анандай бір күні мынандай
жинайсыз ба әлде көлік жоқ көлік жинайтын әдетім жоқ бірақ көлік тез ауыстырғанға құмарым ааа осы бір
осы бір екі жылдың ішінде уже бір он шақты машина ауыстырып тастадым ғой деймін
ол құмарлығың тек көлікке ғана қатысты ма әлде адамдар
ыыы жалпы көлікке ғой сол
көлікке деп қалдыра салайық иә көлікке иә жақшаны жауып
жақшаны жауып леп белгісі мен нүктесін бәрін қойып иә көлікпен тынайық та сөйтейікші иә
неге димаш сияқты қазір байқауларға қатыспайды екен бауырымның дауысы зор ғой дейді ал
иә рахмет ыыы жалпы конкурстарға қатысуға менде кішкене не жоқ желание жоқ дейді ғой желанием жоқ
өйткені ыыы жаңа ғана айтып өттім ғой ыыы бала күнімнен бастап мен осы конкурстан конкурстарға қатысып өсіп келе жатырмын да мхм
ыыы осы жігіттер тобының жігіттері бар мысалға иә еркін бауырымыз бағлан ердос айдар
ііі кезіндегі жігер тобының балалары ііі ибрагим ескендір бауырымыз кентал бауырларымыз барлықтарымыз талай конкурсқа бірге қатысқанбыз да мхм
сонда ыыы ол студент кездегі жағдайлар ал оған дейін домбырамен бүкіл облыстық республикалық байқауларға шымкент облыста кездесеміз
еркін жаңағы бағландар бар барлығымыз міндетті түрде жарысқа барамыз
міндетті түрде кездесеміз барлығымыз бір бір домбырамызды алып бір бір шапанымызды киіп келеміз көбіне кім жеңіп кетуші еді
көбіне кім жеңіп кетуші еді көбіне кім жеңіп кетуші еді болғанда балалардың өздері де айтады ы мен де айтамын
келемін болды сразу бас жүлде алып кете беретін тұғынмын сіз ғой мен аха иә
сонымен жігіттер келіп ыыы нұржан өлең айтып берші сенің дауысыңды тыңдайық деп өлең айтып залда өлең айтып тұратынбыз
келемін ыыы уже ақырында жаңағы сенімді болып алғансың ғой
келесің де ей бас жүлде аламын ғой
сіз келген кезде бәрі ренжіп қалатын шығар мә бүгін бас жүлдені тағы алып кететін болды ғой деп
сондай болатын шығар енді өйткені мен келемін ыыы мысалға бірінші бастап отборочный тур болады ғой жаңағы мхм іріктеу іріктеуде
деп бастаймын сразу болды өттің деп әрі қарай әнімді айтқызбай жібере беретін
нұржан қалжан і біршама байқаулардың жеңімпазы енді байқаулар туралы да алдағы уақыта толығырақ айтамыз
енді содан а болды болды кеттік
таңғы шоу
жұлдыз фм
жаным мені сүйдің бе шын әнім арналады бір сен үшін
жаным мені сүйдің бе шын әнім арналады бір сен үшін
жанымды тербеткен көңілімді көлдеткен махаббат сезімі мені меңдеткен
жанымды тербеткен көңілімді көлдеткен махаббат сезімі мені меңдеткен
сенсің маған бақыт сыйлаған гүлсің үзуге жан қимаған
сенсің маған бақыт сыйлаған гүлсің үзуге жан қимаған
құштарым басылмай құшағым ашулы ай жаным шын сүйдің бе мені осылай
құштарым басылмай құшағым ашулы ай жаным шын сүйдің бе мені осылай
құштарым басылмай құшағым ашулы ай жаным шын сүйдің бе мені осылай
құштарым басылмай құшағым ашулы ай жаным шын сүйдің бе мені осылай
сүйсең күнім мәңгі сүй мені сенсең гүлім мәңгі сен маған
сүйсең күнім мәңгі сүй мені сенсең гүлім мәңгі сен маған ей
қолдасып құштар боп айырылмас жұптар боп жүрегің айтсыншы сені сүйдім деп
қолдасып құштар боп айырылмас жұптар боп жүрегің айтсыншы сені сүйдім деп
қолдасып құштар боп айырылмас жұптар боп жүрегің айтсыншы сені сүйдім деп
қолдасып құштар боп айырылмас жұптар боп жүрегің айтсыншы сені сүйдім деп
жүрегің айтсыншы сені сүйдім деп
жұлдыз фм де таңғы шоу
сәлеметсіздер ме нұржан қалжан біздің уақытта хит еді ғой әрбір өлеңіне вечеринкаларда майысып тұрып билеуші едік қой дейді ыхы түһ
наргиз негізі мықты екен әр әңгімені қалжыңмен қабылдап бұрқылдамай эфирді жалғастыру қиын сияқты
сүйкімді қыз сүйіктіңді тап ағайлай берсең бақытың ашылсын дейді
о әйтеуір бір аға бұйырар бізге де
бір бұйырған біреу тұрған шығар иә солай шығар бес жүз жетпіс бір бір аға бұйырар деді ғой
қандай көлікпен жүрмін дедің жаңа бес жүз жетпіс а
бес жүз жетпіс ұқсайды десең иә ұқсайды ма
жарайды жарайды іхі
енді жалпы нұржан аға дәл қазір шығармашылығыңызда қандай жаңа әндер болып жатыр сол жайлы айтсаңыз
иә ыыы шығармашылығымда қазір ііі көптеген жаңа әндер жазылу үстінде
ыыы осы кеше ғана бүгін құдай қаласа тұсауын кесеміз ыыы жүрекке әмір жүрмейді деген бір жаңа ән алып келдім мхм
ііі шымкентте өзіміздің бауырымыз бар әлжан нұрлыбек деген
і сол бауырымыздың ііі әні сөзі де соныкы одан қоса ыыы сөзіне көмектескен екінші куплетін жазғысуға көмектескен хамза көксебек деген бауырымыз
екеуі қосылып сөзі жазылған
і одан қуат әбілов деген ыыы астанада ыыы композитор ағамыз композитор бауырымыз бар
ммм сол бауырыммен қазір енді өте тығыз байланыста жұмыс жасаудамын
ыыы өмірге сыр деген бір әнін алдым одан тағы да бір екі үш әндерін алдым
ііі құдай қаласа жақында жаңа әндер көп еститін боласыздар
і өнердегі әріптестеріне кіммен жақын араласады екен
осымен үш нұржан болыпсыздар нұржан қап қарашқа нұржан тутов ііі сіз достарыңыздың арасында қалай атайды сізді дейді
достарымның арасында енді нурджик дейді мені нурджик нурджик дейді иә нурджик дейді
ііі жалпы араласатын өнердегі барлығымен дерлік ііі сәлемім түзу араласым жақсы
жақын қайсысы жақын араласатын достарыңыз бар ма
ы күнде болмаса да күнара көрісетін
м күнара көрісетін ыыы
өнерде бар ма ондай адамдар иә әрине ондай достарым өте көп енді барлығын айтуға болады в принципе
ііі еркін нұржанов бауырымыз бар ыыы болатбек досыбаев ы алтынбек тәшінбетов
ммм барлықтары өте күніге күнара кездесіп тұратын күнара сөйлесіп кездесіп ы әңгімелесіп тұратын достарым мхм
дуэт жазбайсыз ба қыздармен дуэт ыыы дәл қазірге енді планда жоқ
негізі осы уақытқа дейін жазған ыыы дуэттерім бар ерке есмаханмен айттық сағым жылдарды ыыы неге майра апайымыздың кешінде мхм ы сағындырған әндерде
ыыы одан баян нұрмышевамен дуэт айттым достар туралы әнді
анау әнді айтып пе едің сен мен деп ойла деген жоқ ол әнді айтпадым
әдемі ән иә
мен деп ойла самал болып есіп өткен қайрат түнсеков пен айжан иә
ыыы негізі білесің ғой ол әнді білемін